Ñajan kuenta taka koni iin kuenda keñoxi iin meni cuenta griollo kexuu natural yexuu ján, najan diko ndavo'o najande yuu veján chi indo xuu ndakaxu yehi exkudu, ndakxu nrute ján chí ido ido té ndañixo nojan chindaxu nuvejan chí najinixu chindakexu ndakexu yexuu, nikuu nechón ján ndakexuu ya'á ndakexu ñuon ndakexuu ajo ndakexuu nuni, ndoke va'a quesu kundani ndaxo yexo ndei nduvijan nduna ye'e yetuxuu nutaján onre kuenta yexuu nuu ndján yexuu tendichi ña'a yexuu kuenta nuu kuta tendichi ján indoxtu, chi kachixto pedaxo nuna nanduu ndejani chi ndachioxto iin ona ndachixto no iyo ho ihona ndachioxto nuu, kuenta traste luchi no'o ndakanu vax ndachoxto yextuu ka'a kaxtuñun yandixo ya'á ján yandixo ajó ndio kon ndayii chindaka kento nichó tunikuvati nichoxto yenixu nichoto chindaxkextu ján. Chindakaxu ñuu ndakaxu, yexuu tundichi tuján ndoni ndaxuu kenuu tajan ndakexu uu ndichiken yuu, nde onré nduu ndikondau ndakexu chine yute unuta'a indo indo ndute chindakento takajan ña'a xuu indo xuu, yuu nando vechoján ndakachi menxo nandakeva'a, ndakexuu yexuu ndakexu ñu'u ndakexo takañitu yundan ndakexu ndó iho kuenta taka iin kenru yuku tuku, iye yemi natural ján knero yukuu iho kuenta chavichi ján iho nduven tenda'a.